اي لازم يكون اقوى اقصى حد حتى الانسان لا يهلك نفسو بالشغل بالنتيجة اهم شي صحة الانسان <hesitation> ويعني انو يعيش حياتو مرتاح الشغل <hesitation> هو ما الغاية بالحياة هو مجرد شي نكتسب بينو حقنا واذا كان هو <hesitation> ما عياخذ حقو <hesitation> او المال اليستحقو لازم يطالب بزيادة